Bueno ja kuio chir este pos este saioa, bueno sanino pos luu jito este luu jito ja kuun kusino nteeyo chir luu kaa a luu este kuusi inib kuiii luu iit jito ku- spin nteera kui, kui, bueno yua saninaoa.